اه أكبر حيوان شفته بعينه هو حيوان الفيل يعني يعني كان في حديقة الحيوان وكنت صغير عمري تقريبا كان عشر سنوات انا أتذكر يومه يعني كان موقف غريب جدا يعني ما شفت حيوان كبير كثيرا أكبر الحيوانات اللي شفته هو كان الفيل كان في حديقة الحيوان بس سمعت عن الحوت الأزرق أنه أكبر الحيوانات اللي في العالم يعني أكبر حيوان شفته كان خيالي الناس كانت زعلانه شفته أكبر من جبل يومه يعني أنا يعني هذا الحيوان أكبر حيوان شفته بعيني هو جمل كبير في البادية وكان في رحلي مع اهلي وكنت صغيرا من عمري يعني تقريبا عشر سنوات أتذكر يومها ركبت على ظهره وخفت كثيرا